الأطعمة البسيطة الي استمتع فيها وايد مع انها يعني بسيطة اهي طبعا يعني السلطة مع الجبن او سندويجة سجق او روبيان مع مايونيز أشياء جي يعني خفيفة